أنا نفضّل نمشي <hesitation> ميتين سنة للـ <hesitation> للقدام للمستقبل، لاخاطرش الـ في الماضي كان كانو كاينين بزاف المشاكل لي، خصوصا بالنسبة ليا أنا كامرا، كاينين بزاف حقوق رانا كسبناهم. إلا عاودت وليت للماضي فراح نـ نولي لهاذوك المشاكل. لا، أنا نفضل نمشي للمستقبل، و <hesitation> و نتمنى يكونو كاينين <hesitation> حققنا حوايج وحدخرين.